Karazana satroko zen̈y ny haiko, satroko gebageba àby in̈y zen̈y kôa fa andeha laplagy, mety atao amin'zay sandry ten̈a zen̈y mety an̈anaovana izy fo. Satroko kaskety àby io amin'zay zen̈y kôa fa man̈ano pantalan man̈ano shorty, nen'n̈y tsaikitsaiky man̈angy zen̈y ten̈a man̈ano zen̈y.